Ireto avy ny lafy tsara fampiasana solon-tsiramamy sentetika: ny solon-tsiramamy sentetika kely fotsiny dia mahamamy azy; ary ireto avy kosa ny lafy ratsy amin'ny fampiasana ny solon-tsakafon-tsiramamy sentetika, izy ireny dia mety te- hiteraka voka-dratsy amin'ny fahasalamana ny fihinanana azy noho izy sentetika.